gott kvöld og velkomin í þá fyrstu á þessu ári við verðum hérna eiginlega fram á sumarmánuði í þessum þætti ætlum við að fjalla um skáldið Þorstein frá Hamri sem var jarðsettur í gær við fáum hingað verðlaunahafa bókmenntaverðlaunanna Kristínu Eiríksdóttur þennan unga rithöfund sem hreppti hnossið í ár og í bókum

förum við á Snæfellsnes að hellnum og á Dagverðará Guðríður Þorbjarnardóttir og fleiri byrjum hérna með Þorgeiri og Kolbrúnu og eins og þú sagðir áðan Þorgeir það er

var í prestaskóla gríðarlega mikil ævisaga hans eftir

Rússa og var mjög fræg bók á sínum tíma og er núna komin út á íslensku já höfundurinn er Rússi hann er fæddur þrjátíu og sex þannig að hann náði í skottið á Stalín tímanum og auk annarra mér finnst bókin græða mjög mikið á því að þarna er maður sem að þekkir þennan tíma svona á eigin skinni hann hefur farið í skjalasöfn og birtir birtir áður

þetta er gríðarlega mögnuð bók mér finnst hún síst of löng stíllinn er dálítið sérstakur vegna þess að maður hefði nú kannski búist við svona rússneskur sagnfræðingur að stíllinn væri dálítið þungur og þunglamalegur en það er hann ekki

kemur fram að hann er leikritahöfundur hann veit ýmislegt um dramatík þannig að hann leiðir þarna á svið fjölda persóna og fórnarlömbin fá sína rödd mér er sérstaklega minnisstætt bréfið sem skrifar til Stalíns þar sem hann eiginlega grátbiður hann ekki láta skjóta mig ég get ekki hugsað mér að vera skotinn leyfðu mér að taka morfín og deyja þannig þetta er nú ekki aðferðin að hjarta Stalíns auðvitað var hann skotinn svo er líka atriði þar sem Stalín þessi maður sem ber ábyrgð á dauða sko milljóna spyr mömmu sína nítján hundruð þrjátíu og fimm held ég mamma af hverju varstu alltaf að berja mig þá fáum við sýn á þennan litla dreng

ólst upp á ofbeldisfullu heimili í Georgíu já já en þessi persónuleiki Stalíns hann svífst einskis

með ofsóknarbrjálæði er hann bara svona telur hann að þetta þurfi að drepa svona marga eða svo segja sumir hann var bara sanntrúaður þennan tíma ógnarstjórnina og þessar hreinsanir allar tilgangurinn hafi fyrst og fremst verið að búa til sálarástand Stalín hafi í rauninni ekkert endilega séð óvini í öllum þessum sem þurfti að drepa heldur séð gagnsemina í því að allir sæju að allir væru í rauninni í stöðugri lífshættu allir sekir allir sekir og

alltaf hægt að bæta í þann bálköst og það er svona þemað þá er nú alveg hægt að spyrja sig af því hann fer svo djúpt ofan í mikið af svona einstökum málum í þessum hreinsunum ef að innihaldið í hreinsununum skiptir svona litlu máli þarf þá virkilega að segja frá því í svona löngu máli það má svona alveg alveg alveg deila um það þó það sé mjög skemmtilega gert oft og mjög dramatískt eins og kolla segir þetta eru nánast Shakespeare harmleikir á hverri blaðsíðu algjörlega og aðeins um þetta er pínu erfitt og mjög óvenjulega skrifuð bók það er hreinlega stíllinn á textanum þar sem er ofgnótt þetta er næstum því legt á köflum sko og verður svona stundum dálítið þungur róður hann spyr spyr sig mikið af spurningum og svarar þeim stundum og stundum ekki stundum í löngu máli stundum löngu síðar bæði tyrfin en líka óvenjuleg og fyrir vikið dálítið hressandi sem sagnfræði Haukur Jóhannsson

Jóhannsson þýðir hana úr rússnesku ráðgáta til dæmis sem Radzinskij segir það er í lokin þegar Stalín er orðinn gamall maður að þá ætlar hann líklega að taka alla sem voru nánir sér og drepa þá sko hann var búinn að plotta það út og senda

gyðinga hann var farinn að leggja svo mikila fæð á gyðinga senda þá austur einhvers staðar

á sléttur Asíu og ja hugsanlega starta þriðju

heimsstyrjöldinni það er svolítið næsta skref eða mögulega þar næsta að hreinlega gera sig þannig ekki húsum hæfan í alþjóðasamfélaginu með þessum gyðingaofsóknum sem hann hafði planað að hann fengi tækifærið til þess að klára dæmið mér finnst þetta alveg stórmerkileg bók mér finnst hún síst of löng og mér fannst hún bara svo áhugaverð og

ekki tyrfin ég hefði getað lesið

til þrjú hundruð blaðsíður í viðbót hann fjallar í mjög stuttu máli um stríðið hann segir að það hafi svo margir skrifað um það áður en kaflinn

um dauða Stalíns þar sem hann segir eiginlega að hann hafi verið drepinn alla vega var hann drepinn á þann hátt að menn aðhöfðust ekki neitt sko Stalín ungi hún kom út á íslensku já já heyrðu en það er sem sagt allt annað núna það er Perlan birna Anna Björnsdóttir bók um ja þú sagðir skinku unga konu

það er verið að leggja drög að einhverju sprotafyrirtæki hjá einhverju fólki sem hún kynnist

á því að vera ægilega vinsæl í borginni flytur til New York verður þessi mikla og fræg fyrir að vera fræg alveg svona erkitýpísk slík hverfur síðan og birtist síðan aftur þegar gamall kærasti hennar blandast inn í eitthvert eitthvert alþjóðlegt vopnasöluspillingarmál og hún er

mig alltaf að sjá í bókaflóðinu

eða bækur á svona sem eru ekki

þessi er ein af þeim þó hún sé svona jaðri við það og gæli við það að vera einhver alvöru úttekt á því hvernig hvernig eru konur sem eru frægar fyrir að vera frægar og hvert leiðir það þær þá er hún líka fyrst og fremst kannski til skemmtunar hún kemur til Íslands eftir eftir að hafa beðið hálfgert skipbrot í þessum réttarhöldum í tengslum við þetta mál og er svona að vandræðast með það hvort hún eigi að að hitta sína nánustu hitta vini sína ljóstra upp hvers konar lífi hún hefur

lifað þennan tíma sem hún hefur verið ósýnileg það er allt saman mjög á huldu og reyndar mjög snjallt

hverju það hefur falist finnst mér fléttan í kringum þetta

er alveg ferlega skemmtileg

í þessari bók Kolbrún já hún fjallar um yfirborðið en að sýna yfirborðið og þykjast vera önnur manneskja en maður er en svo undir niðri er allt óöryggið og vansældin þar tekst margt mjög vel að það hefði mátt setja örlítið meiri dýpt í þetta og kannski aðeins

vegna þess að mér finnst svona léttleikinn verða kannski full mikill undir lokin að þetta hefði mátt

sýna manni raunverulegan sársauka en skemmtilega skrifað og gaman

að lesa bókina virkilega ég þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og nú ætlum við að fara og minnast Þorsteins frá Hamri þetta eru brot sem við tókum upp og svo úr safni sjónvarpsins vísa söknuður í brjósti mínu svöl tjörn á fjallinu í tærri

þegar blærinn andar hvísla bárurnar orð þín söknuður í brjósti mínu segðu það engum svöl og djúp tjörn á fjallinu

Þorsteins frá Hamri þá fær maður mynd af manni sem unni landinu náttúrunni tungunni menningararfinum og lét sér annt um hlutskipti mannsins og einmitt svona persóna var Þorsteinn frá Hamri í viðkynningu var hann ákaflega hlýr og yndislegur hann hafði vissulega ákveðnar skoðanir en hann var ekki að berja í borðið hann var ekki

ég hafi aldrei á þeim mörgu árum sem ég þekkti hann heyrt hann brýna raustina eða hækka róminn ef ég mætti einungis nota eitt orð um Þorstein frá Hamri þá held ég að ég myndi velja orðið æðruleysi umvafinn ró það var eins og ekkert gæti komið honum á óvart eða slegið hann út af laginu og þetta var nokkuð sem maður öfundaði hann mjög

af sérstaklega þegar maður var yngri hvernig er hægt að ná þessari ró ég held hann hafi ákveðið að lifa þannig að taka mótlæti mæta því með þolgæði og í velgengni sýna auðmýkt og þetta er nokkuð sem að mér finnst mjög eftirsóknarvert en þannig var Þorsteinn það var alltaf svo mikil reisn yfir honum

óbundið ljóð þetta var óþekkt fyrirbæri hér upp til sveita og ég minnist þess hvað ljóð ungra skálda sem Magnús Ásgeirsson annaðist ritstjórn á og kom út nítján hundruð fimmtíu og fimm að mig minnir hvað þau urðu mér

mikil opinberun ég var dálítið hneykslaður fyrst og eitthvað eins og miður mín en þessi bók skipti í rauninni dálitlum sköpum í öllum mínum hugrenningum um skáldskap Þorsteinn hann var stórskáld hann er bara eitt af stóru ljóðskáldum okkar á tuttugustu öld og lengur en það hann byrjar vel tvítugur að aldri í svörtum kufli kemur fimmtíu og átta tannfé handa nýjum heimi nítján hundruð og sextíu og þar er Þorsteinn bara mættur ég var að rifja upp þegar maður var að byrja að lesa ljóð sjálfur einhvern tímann á níunda áratugnum þá var Þorsteinn svona fjall sem maður horfði til og gat ekki annað en horft til en svo var það svo gleðilegt hvað hvað hann hélt vel áfram hvað þetta var þetta var jafnt og þétt og hvað þetta var allt gott og þessar bækur sem hann er að gefa út

maður er sjálfur byrjaður að fylgjast með útgáfu þær eru allar svona mjög jafnar að hann var mikið skáld svakalegt skáld hann auðvitað sækir í sögn og sögu og allt slíkt og menn tala um að hann sé forn sem getur nú leitt menn svolítið á villigötur því að jafnvel þó að Þorsteinn sé að vísa í Heimskringlu eða þá er hann ekki endilega að yrkja um Heimskringlu

hann er að yrkja um okkur hér og nú hann hann gengur rosa langt hann fer bæði nálægt sjálfum sér hann fer alveg inn í kjarnann og um leið og hann gerir það þá tekur hann mann með sér í þann leiðangur sem getur oft verið býsna óþægilegur svona maður fær stundum á tilfinninguna að Þorsteinn hafi gjörsamlega gegnumlýst mann einhvern veginn

hann hann fer svo djúpt inn í tilfinningalífið samviskuna hann fer alla leið jafnvel þó hann noti þetta orðfæri sem sem að auðvitað byggir á þjóðlegum grunni þá er hann alltaf að yrkja um okkur hér og nú algjörlega það hefur oft verið talað um að skáldskapur þinn sé frekar svona lágstemmdur að þú sért ekki maður margra orða ég hef aldrei verið hávær í mínum skáldskap

það sé nokkuð rétt og ég hef yfirleitt lagt kapp á að losa minn kveðskap við svona alla óþarfa

sumum en ég held að það sé nú sé nú bara samkvæmt því sem smíðisgripurinn þarfnast Þorstein frá Hamri hef ég hef ég nú þekkt frá því við vorum bara að kynda ofninn í bragganum hjá Ástu Sigurðar hann er náttúrulega óttalega hreint yndislegur höfundur og djúpvitur maður sem sem allir geta haft gott af að lesa en svo er þetta nú dálítið eiginlega alla tíð ég hef notað stuðla mikið og rím af og til en svona yfirleitt nokkuð frjálslega en ég legg nú mikið upp úr því reyndar þegar ég nota þessar gömlu brag eigindir að nota þær hárrétt að þær bregðist ekki hljómnum það er alltaf með ljóð Þorsteins að það er einhver seiður í því og mér finnst ljóðlist Þorsteins hún náttúrulega einkennist af mennsku það er allt svo mennskt það eru átök við

og galdur í forminu og og mér finnst svona hann kannski ná þessu forna sem menn vildu fá í ljóðum í fornöldinni það var galdur einhvers og galdur hins vegar yrki ég á íslensku og og legg mig eftir að skrifa á góðu máli það er mikill missir af hans nærveru og rödd mundi ég segja þó við eigum náttúrulega þessar bækur

þá var hans nærvera mjög sterk og mikilvæg og mjög gott fordæmi finnst mér fyrir eiginlega bara alla sem skrifa og alla sem lesa að hafa þessa trú á tungumálinu og nánar tiltekið á ljóðinu að ljóðið hafi eitthvert erindi gildi og geti nýst við að kommentera á samtímann eða takast á við svona stórar spurningar hinstu rök og hvað veit ég

var mjög margt undir í hans skáldskap einkenni á hans skáldskap er náttúrulega en um leið með svo mikið næmi fyrir svona hinu smáa og hinu flöktandi og óræða því sem kannski bara geymist í huganum eða í hjartanu minningum og svoleiðis hlutum og og nær alltaf að taka eitthvað sem er hógvært og lítið og kannski lætur ekki mikið yfir sér og gera það að mjög mikilvægum hlutum og stórum og það er kannski

eins og hann var sjálfur hógvær og svona barst ekki á en hafði þessa gífurlega miklu og þungu rödd sem

var mjög mikilvæg

okkar bara róti tímans finnst mér ég held að maðurinn sé alltaf á höttunum eftir fegurð og þetta sé einhver hluti af því viðleitni til framlengingar á þeirri fegurð sem maðurinn er snortinn af ýmist til að eiga það framvegis sjálfur eða gefa öðrum af því jafnvel þar sem menn eiga síst von á henni og hún getur verið í gráum hversdagsleikanum maður getur mætt henni á götuhorni hvar sem er

maður vill veita henni athygli og hirða um hana vegferðin með Þorsteini frá

Hamri er orðin dálítið löng nú eru sextíu ár síðan fyrsta bókin hans kom út og þar af leiðandi rúmlega hálf öld síðan maður fór að fylgjast með öllu sem frá honum kom og það sem maður tekur svo vel eftir það er þessi samfella þetta hvernig hann gat

þekkingu og innlifun í íslenska menningu bókmenntir þjóðsögur það var svona alltaf grunnurinn undir öllu og þetta höfundarverk bæði ljóðin og eins skáldsögurnar þrjár og sömuleiðis tvær mjög góðar bækur með þjóðlegum frásöguþáttum þetta myndar einhvern veginn einhverja órofa heild sem ég held að við eigum enn eftir að vinna

mikið úr og allan tímann þessi sérstaka rödd sem hljómaði undir og inn í rödd ef lesin eru ljóð eftir Þorstein frá Hamri ber það oft við að heyra má rödd skáldsins óma milli lína handan við orðin Elín ýmislegt skáldsaga sem að flaug víða fyrir jólin eftir Kristínu Eiríksdóttur og fékk svo Íslensku bókmenntaverðlaunin núna í byrjun þessa mánaðar er nú vanur að bjóða verðlaunahöfunum í þáttinn og ég held þeim þeim sið Kristín þetta er nú skemmtilegt að mamma þín fékk þessi verðlaun á sínum tíma já hún fékk bókmenntaverðlaun Íslands fyrir ljóðabókina hvar sem ég verð árið tvö þúsund og tvö og þú núna og ég núna en segðu mér mamma þín Ingibjörg Haraldsdóttir hún var stórskáld hafði hún mikil áhrif á þig sem höfund já alveg rosalega

ég er alltaf að sjá það betur og betur hvað það eru mikil áhrif og mikið til bara með aðgengi og svona með því að vera fyrirmynd til dæmis að gefa út ljóðabók um tvítugt það er ekki sjálfgefið að þora það held ég en

búin að sjá mömmu gera þetta var þetta á einhvern hátt stundum það gaf út ljóðabók

ég svona hugsa stundum eftir því sem ég eldist þá sé ég

margt er svona örugglega auðveldara fyrir mig kjötbærinn það er bókin sem kom út fyrst

að verða rithöfundur bara frá ungum ungum aldri eða já það var hugmynd sem ég var með en síðan var ég alltaf líka að fást við myndlist þannig að ég held að ég hafi ekki vitað hvort ég myndi skrifa skáldsögur ég hélt kannski að ég mundi vera alltaf meira á öðru svæði

að fást við myndlist og ljóð og kannski gjörning

ég vissi ekki að ég myndi skrifa skáldsögur þú náttúrulega hefur skrifað ljóð og safn með smásögum Doris deyr og svo hefurðu skrifað ljóðabækur þar sem þú myndskreytir sjálf og svo leikrit líka

já og einmitt alltaf eitthvað að flakka á milli formanna það er kannski fyrst núna sem ég

upplifi mig ekki eins og ég þurfi að ákveða hvað ég ætli að gera núna líður mér loksins eins og ég

og ég megi kannski gera það sem ég hef mestan áhuga á hverju sinni en það er ákveðin pressa að maður já yfirleitt á ég mjög auðvelt með það það ég á auðveldara með það heldur en myndlist mér finnst myndlist flóknara fyrirbæri að fást við

að þetta er rosalega beinskeytt formaður maður þarf ekki að fara í gegnum nein efni nema tungumálið maður er einhvern veginn í tungumálinu þetta er kannski eins og að syngja versus að spila á fiðlu eitthvað svoleiðis ég veit það ekki það er kannski ekkert einfaldara en þú sagðir við fara eitthvert bara já ég hef ofboðslega gaman af því og það heldur mér alltaf áhugasamri um það sem ég er að gera að vita ekki alveg hvert ég er að fara en ég veit ég finn það

á mér þetta er svolítið svona ég held það sé ekkert ólíkt

að skrifa skáldsögu og að starfa sem er hann félagsráðgjafi eða skilurðu

þetta er að koma til manns en þetta er í rauninni finnst mér

að skrifa er alltaf eins og að reyna að útskýra eitthvað sem maður skilur ekki og hvað hefur áhrif á þig hverjir eru þínir áhrifavaldar í í bókmenntunum við náttúrulega komum inn á móður mína og það

að ég byrja í ljóðum og mamma safnaði ljóðabókum og ég las mikið ljóð þegar ég var að alast upp það er svo erfitt þegar maður fer að nefna nöfn

margir að maður vill ekki gleyma neinum en það er mjög mikið af íslenskum ljóðskáldum bara af eldri kynslóðinni sem hafa haft ofboðslega mikil áhrif á mig svo held ég að áhrifavaldarnir séu ofboðslega mikið úr öllum áttum núna einn höfundur sem mér dettur í hug er mig langaði

að skrifa smásögur þegar ég las ekki að það sé eitthvað líkt með því sem ég geri og hún en

var svo heilluð af því hvernig hún vinnur með þetta form en segðu mér mamma þín veiktist illa og þú veist já mamma sem sagt fékk Alzheimer það var náttúrulega bara ofboðslega erfitt og kannski og kannski svona erfitt að súmma það upp í stuttu máli tvö þúsund og sextán ég byrjaði í rauninni að skrifa þessa bók í desember sama ár fer þetta að koma til mín og ég held að þetta hafi verið

mikill hluti af einhverju sorgarferli þannig séð en síðan er skáldskapurinn samt

hann á sitt eigið líf það er einhvern veginn ekki hægt að segja að hann sé

um neitt það er eins og að dreyma eitthvað

mig dreymir þig og ég held að ég viti eitthvað um þig það er ekki hægt það er alltaf um mig og verður um lesandann þegar hann les þá verður það hans draumur svo á svipuðum tíma hann var tíu mánaða þegar móðir mín lést og þá var hún orðin veik af Alzheimer og hann er að læra tala

var mjög magnað að sjá þeirra samband í rauninni út að þau náðu að tengjast mér leið stundum þegar ég var að heimsækja mömmu með syni mínum eins og

ég væri þau voru sitt hvoru megin við tungumálið en þau gátu talað saman en ég gat bara verið að

tala um eitthvað eitthvað sem var ekki lengur málið sko einhvern raunveruleika sem sem skipti þau ekki sama máli var öðruvísi sko ég skil já það var mjög magnað og hafði örugglega áhrif líka

afkastamikil er það algjörlega öguð í vinnubrögðum já en ég er samt ekkert kipulögð það er ekki þannig en ég vinn mjög mikið og afkasta mjög miklu og ég sé það yfirleitt

bara eftir á

ég held ég hafi ekki verið að gera neitt en svo en svo er það yfirleitt mjög mikið og hlakka til að demba mér í hana það er skáldsaga aftur já þú þú hlakkar til þess að komast úr þessu viðtali og vinna í

Kristín frábært að fá þig hingað þátturinn er ja að verða búinn en við ætlum að fara á Hellnar vestur á Snæfellsnesi fyrst hér á hinum töfrum líka stað hellnum eru grafnir tveir menn sem höfðu mikil áhrif á sagnalist og bókmenningu á Íslandi hvor með sínum hætti myndlistarmaður sem flutti til Íslands eignaðist íslenska fjölskyldu tók þátt í íslensku menningarlífi og sendi frá sér

sér að menn segja þrjú hundruð

átti hús hér á hellnum en við vorum alveg með það á hreinu að það væri við hæfi

fallegur staður og einstaklega fallega fallega staðsettur kirkjugarður hérna með útsýni yfir hafið og upp á jökulinn þannig að það var einhvern veginn aldrei spurning hér leið honum vel en manni fallast nánast hendur frammi fyrir öðru eins lífsstarfi og því sem

teikningarnar

heimili hans og vinnustaðir við hliðina á Dieter Roth hér í kirkjugarðinum á hellnum hvílir stórbrotinn maður Þórður Halldórsson frá Dagverðará er þessi vísa eftir Þórð sjálfan um heiðar holt og hraun þín lágu spor er helgar vættir efldu og víðáttan þín bíður ljós og

skáldmæltur heldur var hann líka listmálari hann bjó hér á Dagverðará á bæ sem nú er farinn í eyði

eftir Þórði voru skrifaðar vinsælar bækur mannleg náttúra undir Jökli varð mikil metsölubók á sínum tíma

í honum væri smá en fyrst og fremst var hann sagnamaður sem kunni að skemmta fólki með

sínum ég bjó til eina vísu eitrað haf og innst til heiða eitrið sígur niður í svörð þeir sem stjórna þeir eru að eyða öllu lífi hér á jörð

Dagverðará bjó líka Helga systir Þórðar tveimur árum eldri og hafði barnmargt heimili nýlega er komin út bók sem heitir hugdettur og heilabrot og hefur að geyma ljóð Helgu og eiginmanns hennar Hallgríms Ólafssonar og það hefur verið reistur minnisvarði

var hafsjór af fróðleik og kveðskap nítján hundruð áttatíu og sex gaf hún út bók sem heitir öll erum við menn þar sem hún segir frá fólki sem hún kynntist í bernsku einn af þeim var Símon sem var einn maður á Íslandi fyrr og síðar helga var við svart naut hver kennir þér vísur og kvæði spurði Símon mamma pabbi og Jóa frænka sem kemur bráðum frá Reykjavík og svo get ég núna lesið vísur og kvæði í bókum svaraði ég ég ætla að fara með vísu sem þú átt að læra sagði Símon svo mælti hann fram þessa vísu nú hjá farðu nú með þessa vísu upphátt og þegar þú ert búin að því skaltu fara tvisvar með hana í huganum og þá kanntu hana alla ævi ég gerði eins og Símon sagði mér og síðan þegar ég hef lært vísur eða kvæði hef ég þann sið að fara tvisvar með

vísu eða erindi í huganum og það hefur alltaf fest mér vel í minni

skammt frá á Laugabrekku er minnisvarði um Guðríði Þorbjarnardóttur sem hér bjó Guðríður er sögð vera kona miðalda hún fór átta sinnum yfir úthaf eignaðist barn í Ameríku og fór seinna á ævinni í pílagrímsför til Rómar minnisvarðinn um Guðríði var gerður af Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara vegna heimssýningarinnar í New York nítján hundruð og fjörutíu þar stendur Snorri sonur Guðríðar fyrsta hvíta barnið sem fæddist í Ameríku á öxl hennar síðar talaði ekki minni manneskja en Hillary það er svo hér á þessum slóðum að Helga dóttir Snæfellsáss var að leik með frændum sínum ungum og Sölva þeir hrintu henni út á ísjaka sem bar alla leið til Grænlands ferðin tók sjö daga Bárður var svo reiður að hann drap frændur sína helga var full af heimþrá á Grænlandi og á að hafa ort og bætist þá enn við örnefnin í sæl væri eg ef sjá mættag Búrfell og bala báða